اكيد راح افظل اني اكون قادرة على علاج اي مرض لان الصحة هي شي اساسي في حياة الناس وعلاج الامراض يمكن ينقذ الارواح ويجعل العالم مكان افضل فالتأثير الايجابي على الصحة وخاصة للاخرين هو هو شي مهم وعظيم جدا تغيير حقيقي في جميع الحياة ويؤثر بشكل عام على كل الناس